gott kvöld og velkomin í Kastljós

á eftir ætlum við að ræða um stöðu kvenna í íslenskri pólitík þar koma til okkar Unnur Brá Konráðsdóttir fráfarandi forseti Alþingis og Silja Bára Ómarsdóttir aðjúnkt í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands

margumtöluðu pólitísku stöðu komin til mín Smári McCarthy frá Pírötum Gunnar Bragi Sveinsson frá Miðflokknum og Hanna Katrín Friðriksson frá Viðreisn velkomin nú eru allir formenn búnir að fara á fund forsetans og maður

að reyna að lesa aðeins í stöðuna

á þér þið hafið talað um að það sé eðlilegt að Katrín Jakobsdóttir fái þetta stjórnarmyndunarumboð og að stjórnarandstaðan reyni að reyni að mynda yfirlýsinga frá frá formanni Framsóknarflokksins eftir fundinn hjá forsetanum í dag mér finnst full ástæða til þess að láta reyna á það og það er alveg augljóst að fráfarandi ríkisstjórn er er alveg sprungin og

ákveðin hefð fyrir því að að það sé þá litið til stjórnarandstöðunnar við höfum unnið mjög vel saman á þinginu núna síðastliðið ár og við höfum þarna nauman meirihluta sem er mjög eðlilegt að allavega eiga samtal um miðað við það að þarna koma inn tveir nýir flokkar sem sem mikinn stuðning meðal þjóðarinnar ræða við þá um hvort þeir myndu vilja koma inn í inn í þessa stjórn

náttúrulega eftir að eiga sér stað samtöl á alla bóga á næstu dögum og reyna að ná saman þessum fjórum flokkum til að byrja með hvort aðrir komi inn í það samstarf eða hvort það verði myndaðir eða hvað það er allt saman opið ég í rauninni vona að við náum að koma á einhverjum pólitískum stöðugleika sem fyrst vegna þess að þetta er náttúrulega fordæmalaus staða það eru komnir tveir nýir flokkar inn á þing sem

stjórn það er einhvern vegin allt öðruvísi pólitískt landslag en á sama tíma er þetta miklu auðveldara einhvern vegin í huga manns núna heldur en á sama tíma í fyrra af hverju er það eða hvað áttu við það er eins og það sé ákveðin tortryggni sem er farin að hluta til fólk er orðið aðeins vanara hverju öðru við höfum lært að vinna

traust mun halda áfram að eflast það eru kannski margar leiðir sem sem

hægt að púsla hlutunum saman núna sem var ekki Gunnar Bragi það er ekkert hægt að neita því að þetta eru glæsileg úrslit fyrir nýjan flokk að ná þessum þessum fjölda atkvæða

misvísandi skilaboð um hvort það sé komið á einhvers konar bandalag milli ykkar og Flokks fólksins hvernig standa þau mál nei auðvitað er ekki koið neitt bandalag

hafa hins vegar eins og kom fram í dag að Inga og Sigmundur hittust og töluðu saman og það

allt of mikið í þetta held ég ég trúi því nú ekki að það hafi verið tilviljun að þau mæti þarna saman á Bessastaði ég hugsa sko

vera leynifundur þá hefði hún örugglega ekki verið aftur í bílnum hjá honum þannig við skulum ekki gera of mikið úr þessu hins vegar er það ljóst að samtal milli þessara flokka átti sér stað og það bara allt gott um það að segja ég er hins vegar ósammála þeim sem halda því fram að stjórnarandstaðan eigi

að fá einhvern frið eða sérstakt umboð núna til að reyna að mynda stjórn því stjórnarandstaðan í rauninni reið ekkert svo feitum hesti frá þessum kosningum við sjáum að Vinstri græn sem voru leiðandi í stjórnarandstöðunni

sig einum þingmanni sáralitlu í rauninni framsóknarflokkurinn er náttúrulega í vanda Píratar tapa sagst

náð einhverjum verulegum árangri eins eins manns meirihluti jú

getur gengið en ég hefði haldið að forsetinn ætti að setjast yfir þetta og

í þessu og horfa líka til þess

eru sigurvegarar þessara kosninga að sjálfsögðu líka leiðtogarnir komu hingað að Sigmundur nefnir sérstaklega Flokk fólksins Sjálfstæðisflokkinn og svo Framsóknarflokkinn eruð þið að horfa á mið hægri stjórn frekar en í hina áttina nei ekkert ekkert frekar ég hugsa að það sem þarna er nefnt er að þarna voru málefnalegar áherslur mjög svipaðar í

að segja að þetta geti ekki gengið yfir til vinstri það er ekki þannig ég held hins vegar að það kæmi mér hins vegar á óvart ef ef þessar viðræður viðræður sem eiga sér stað núna hjá stjórnarandstöðunni skili einhverju við vitum það líka að eftir síðustu kosningar fyrir ári síðan

ekki á óvart ef einhverjir myndu

vilja láta á það reyna líka en hvað varðar Miðflokkinn þá erum við

þá ábyrgð sem sem kjósendur gáfu okkur á nítján dögum að ná sjö þingmönnum og nær ellefu prósent fylgi Hanna Katrín sérstaklega kjósendur á landsbyggðinni

rauða spjaldið í þessum kosningum hver er ykkar staða núna einhvern vegin þegar þegar átta flokkar eru komnir inn á þing og stjórnarmyndunarviðræður

sérð þú ykkar stöðu í þessu öllu við sitjum kannski bara aðeins við núna og fylgjumst með ef marka má fréttir í dag þá eru fjórir flokkar fyrrverandi stjórnarandstaða sem eru jú með meirihluta og að tala saman og mér finnst eðlilegt að þeir þeir klári þá það samtal þessar svokölluðu fimm flokka viðræður fyrir um þá að minnsta kosti að Vinstri græn væru ekki

hundrað prósent með þar inni af hvaða ástæðu sem er það eru breyttir tímar og það getur vel verið að þarna nái menn einhverri samstöðu þannig það er allavega fyrsta skref og ég myndi telja eðlilegt að á meðan þeir flokkar eru að tala saman sem hafa meirihluta

forsetinn sig til hlés varðandi eitthvað sérstakt umboð svo verðum við bara að sjá hvert það leiðir en

hvað varðar hvað varðar okkar við erum bara til hliðar við við unnum klárlega varnarsigur

að vera tíu dögum fyrir kosningar ekki inni í myndinni þannig við sitjum uppi með þingflokk fjögurra þingmanna sem eru komnir með reynslu núna öfugt sem var fyrir ári og mjög sterkt bakland og vel skipulagt þannig við höldum bara áfram að tala fyrir okkar jafnréttissinnuðu frjálslyndu

frjálslyndu viðhorfum og munum gera það að fullum krafti hvort sem það er innan stjórnar með stuðningi við stjórn eða í stjórnarandstöðu þannig þar er eiginlega staðan akkúrat núna tveimur

Viðreisn ætlar að stíga

baka og leyfa öðrum að eiga sviðið skorumst ekki undan neinni ábyrgð en eins og þú segir þá er niðurstaða kosninga klárlega sú að við erum ekki

við skorumst ekki undan við tökum fullan þátt í öllum viðræðum sem hafa þau málefni sem við höfum barist fyrir í fyrirrúmi

svolítið eftirtektarverður árangur Viðreisnar vegna þess að þau

að skipta um formann í miðri

í rauninni snýr við taflinu

að segja að sá kjarkur sem sem Viðreisn hafði það ofan af fyrir þeim

fara í slíka slíka vegferð og ég held að það hafi svolítið skilað fylginu á endasprettinum til Viðreisnar að þora að gera það ég er alls ekki að lasta hann Benedikt ekkert slíkt h og hans þátttaka í þeim

náttúrulega maður meiri að taka hagsmuni flokksins fram yfir eitthvað annað viðreisn getur að sjálfsögðu líkt og í rauninni allir aðrir flokkar spilað lykilhlutverk í því að klára að mynda ríkisstjórn af því þetta eru svona margir flokkar þá munar um hverja fjóra eða

eru áherslur í þessari stjórnarmyndun að ykkar mati því

staðan í efnahagsmálum er nokkuð góð var kannski helst í skattamálum sem maður sá einhvern einhvern mikinn mun á stefnu flokkanna að mörgu leyti voru þeir

mjög sammála um stórar áherslur í uppbyggingu innviða heilbrigðiskerfinu smári hvað heldur þú að mikilvægasta orðið í kosningabaráttunni sem allir sögðu á einhverjum tímapunkti voru innviðir vegna þess að það er ýmislegt sem vantar upp á hvort sem við horfum á heilbrigðiskerfið eða samgöngur menntakerfið eða hvað það er alls staðar ákveðin vöntun við þurfum svolítið að hafa áhyggjur af komandi kjarasamningum og ná að leysa vel úr þeim

allir geti verið ánægðir en en það er bara svo nauðsynlegt að við förum núna í uppbyggingu það er búið að vera svolítið mikið á bið ég held að allir flokkar geti verið sammála um að nú þurfum við að ráðast í þetta tek undir þetta með Smára að innviðirnir skipta miklu máli en það má heldur ekki gleyma því að nú verða menn að standa við loforðin gagnvart eldri borgurum og öryrkjum það verður að bæta þeirra hag það voru

í þessum kosningum síðan segi ég og nú er kannski það er algjört lykilatriði að menn nýti tækifærið sem er nú til staðar varðandi að endurskipuleggja fjármálakerfið það tækifæri verður

á næsta ári eða slíkt því verður að nota þetta tækifæri ef við ætlum yfirleitt að hafa stjórn á því hvernig bankakerfið mun líta út næstu áratugina þetta finnst mér lykilatriði en þetta er ekki eitthvað

ég get ekki sagt það hér Baldvin sem einhvers konar kröfu af hálfu Miðflokksins en þetta finnst okkur lykilatriði vegna þess að það hangir svo margt á þessu síðan

að sjálfsögðu heilbrigðismálin og allt þetta eldri borgarar og öryrkjar það hlýtur að vera lykilatriði núna í þessum samningum sem

það sem mér finnst áhugavert í þessari stöðu sem uppi er er að þeir kostir sem eru inni í stjórnarmyndun þeir eru allt frá því að vera mjög sterk hægri stjórn yfir

að vera stjórn með miklar vinstri áherslur og síðan yfir í að vera stjórn sem hefur þungann á miðjunni en sækir einhvern

þetta er mjög góður punktur en ég út frá viðreisn allavega þá held ég

ég tek undir þetta með mikilvægi uppbyggingu innviða og annað slíkt ég tel það annað tveggja mikilvægast hitt er áherslur áfram á jafnrétti og frjálslyndi sem skiptir miklu máli fyrir framtíðina og varðandi innviða uppbygginguna þá kannski greinir svolítið á hvaða leið menn vilja

fara og hvort menn eru að fara í einhverjar kerfisbreytingar sem leggja þá grunn að langvarandi breytingum eins og við höfum viljað gera eða menn vilja taka einhverja skemmri skírn og leita skammtíma lausna þetta mun tíminn leiða í ljós og ég held hann verði ekki sérlega langur ég held

klára þetta á hvað á að segja h

forðast þetta havarí sem var

var of mikið kaos h já rétt að lokum Gunnar Bragi af því að í þinni utanríkisráðherratíð þú varst í þessu átaki

sem vakti mikla athygli þú varst nú spurður út í út í það að ein kona í forsvari eða á efsta sæti lista

hafir orðað það eitthvað á þá leið að það hafi einfaldlega gengið illa að fá konur í efsta sæti var það þannig var var erfitt að fá konur til þess að ég held bara á þessum nítján dögum sem við höfðum í raun til að móta eða koma flokknum fram og bjóða alls staðar fram að þá reyndist það okkur hreinlega of stuttur tími svo ég sé algjörlega heiðarlegur með það ekki gleyma því að það var kona í öðru Reykjavíkurkjördæminu hún bara náði ekki inn á þing því miður það munaði munaði örlitlu þannig við vorum með tvær konur í öllum þessum kjördæmum en auðvitað er það þannig að við öll viljum sjá sem mest jafnrétti og það á vitanlega að vera þannig að Alþingi endurspegli bæði kynin og sem flesta hópa en við verðum bara að gera betur næst það er ekki hægt að afsaka þetta neitt öðruvísi ég ætla að þakka ykkur kærlega fyrir komuna og Helga ætlar að halda aðeins áfram með þessa umræðu um hlut kvenna í pólitíkinni já takk Baldvin við ætlum að ræða lágt hlutfall

í nýafstöðnum alþingiskosningum konur eru nú þrjátíu og átta prósent þingmanna en karlar sextíu

og tvö prósent og staðan hefur ekki verið svona síðan tvö þúsund og sjö fyrir tíu árum til að ræða þetta eru komnar til mín Unnur Brá Konráðsdóttir fyrrverandi forseti Alþingis sem datt nú út af þingi eftir átta ára þingsetu og Silja Bára Ómarsdóttir aðjúnkt í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands velkomnar Silja þetta er mikið bakslag við förum núna aftur um tíu ár hver myndir þú segja að staðan

staðan var mun verri í raun og veru tvö þúsund og sjö og tvö þúsund og þrjú líka kannski viðbrögð okkar við þessu sýna að við erum orðin ansi góðu vön að sjá nokkuð jafnt hlutfall kynjanna inni á þingi og í kjörnum stöðum

hversu nauðsynlegt það er að vera með virkar aðgerðir innan flokkanna á landsvísu til þess að tryggja stöðu beggja kynja við förum úr fjórða sæti í nítjánda sæti yfir þau ríki sem eru með hæst hlutfall kvenna

á þingi það er mikið fall

þetta þetta er stór hluti af okkar Unnur Brá þú ætlaðir nú ekki að hætta á þingi núna u nei ég bauð mig fram

en náði ekki náði ekki inn

hver eru svona þín viðbrögð eftir það vonbrigði fyrir mig persónulega að ná ekki settu marki það er alltaf þannig að maður er auðvitað hundfúll með það það er erfitt að horfa upp á þessu kynjahlutföll breytast svona mikið en það er ekki við kjósendur að sakast ég

niðurstöðuna þannig að kjósendur hafi verið að hafna konum þvert á móti ég tel að Íslendingar allir vilji sjá jafnrétti en það er mikilvægt í þessari stöðu að þeir sem skipa þingið horfi á þetta og grípi til aðgerða og ég vil fá að sjá það í þá skiptingu embætta í þinginu að konur séu þar að taka til dæmis formennsku í nefndum og taka sér svolítið pláss vegna að það er það sem þarf og ef það er þannig að stjórnmálamönnum finnst þetta raunverulega skipta máli þá hljóta þeir að horfa til kynjasjónarmiða þegar þeir skipa í embætti en mig langar að spyrja þig út í eitt og ég er ekkert að slá þér upp sem einhverju fórnarlambi í því samhengi en það eru þrír karlar fyrir ofan þig í prófkjörinu í prófkjörinu sem var haldið í fyrra og þá átt þú von á barni og gast kannski ekki tekið eins

mikinn þátt í prófkjöri þú vildir annað prófkjör en það var ekki sæst á það þannig þú ert í fjórða sæti og þrír karlar fyrir ofan þig Brynjar með góðum árangri kom aldrei til tals að það yrði gert í Suðurkjördæmi til þess að jafna kynjahlutföllin þar u

var rætt um það á fundi kjördæmisráðs lengi

en það var ákveðið að halda sig við niðurstöðu þessa prófkjörs ég var auðvitað ekki sátt við það og ég vildi nýtt prófkjör vegna þess að ég taldi mig í þeirri stöðu að ég gæti bætt minn hag frá því bara svolítið föst heima þegar þetta stóð allt saman yfir en það þýðir ekki að vera fúll yfir því þetta var niðurstaðan hefði Bjarni átt að hlutast til um þetta virkar þannig inni í okkar skipulagi að það eru kjördæmisráðin sem ákveða þetta og það eru þau sem bera ábyrgð á listanum og það er þar sem þessi umræða þarf að fara fram að mínu mati Bjarni hefur áhyggjur af stöðunni og hann er ekkert ánægður með þetta og ég veit að þið sáuð að hann breytti lista í sínu kjördæmi fyrir síðustu

kosningar útaf akkúrat þessu en það myndi ekki fara vel í í heimamenn mína í Suðurkjördæmi ef formaður flokksins ætlaði að skipa þeim fyrir hvernig þeir ættu að skipa sinn lista hins vegar þá er þetta sjónarmið sem ég veit og trúi við viljum jafnrétti það hefur verið gripið til ýmissa aðgerða Bjarni setti tvær ungar konur inn í embætti ráðherra

ríkisstjórn þrátt fyrir að þær væru ekki að leiða lista það skiptir máli og síðan erum við auðvitað með fullt af

konum sem eru að taka slagi til dæmis í sveitastjórnarpólitíkinni hjá okkur erum við með bæjarstjórann í Hveragerði sem hefur tvígang tekið baráttusæti á lista í sínum heimabæ fyrir listann eins bæjarstjórinn í Árborg Ásta Stefánsdóttir gerði slíkt hið sama eftir að hafa rústað prófkjöri í

heimasveit að hún tók baráttusæti þar en Gunnar Bragi sagði reyndar í Morgunblaðinu í dag að

hefði verið erfitt að fá konur inn með þessum skamma fyrirvara og Sigmundur Davíð orðaði það líka í gær að það hefið verið erfitt að fá konur hvað segir þú um það er erfitt að fá konur inn í stjórnmál nei ég held að það sé nefnilega rangt orðalag Gunnars Braga hérna áðan að á svona skömmum tíma hefði ekki tekist það sýnir bara hversu miklu tengslanet ráða við skipan þegar ekki eru formleg ferli innan flokka sem eiga að tryggja það að ólíkir hópar komist að þegar

verið er að raða á lista á nítján dögum

hann hafi sagt þá hringja þeir í vini sína og við eigum öll vini sem eru líkir okkur að flokkarnir þurfa að vera með aðgerðir þar sem þeir taka virka afstöðu í þessum málum

að ykkar mati að vera þannig ég meina þetta eru bara þrjár konur í

þú værir með þetta að auka líkurnar á því að þingið endurspegli samsetningu þjóðarinnar

ég heyri heyri það oft að að þetta snúist allt um hæfni og svona en það eru rannsóknir að koma út núna meðal annars í Svíþjóð sem segja að kynjakvótar hafi alls ekki dregið úr hæfni sveitastjórnarmanna í því tilviki heldur hafi fækkað slökum körlum í sveitarstjórnum og hafi að fjölga konunum með kynjakvótum þannig það eru sannarlega vísbendingar um það að

það sé hægt að bæta stjórnmálin með því að vera með þessar nú er verið að ræða

þörf fyrir kvennaframboð kvennalista hvað segir þú Unnur nei mér finnst það vera hálfgerð uppgjöf á á því að takast á

í stjórnmálaflokki og ég treysti mér alveg til þess að laga til þar það bara tekur tíma og

þetta er staðan núna og ég veit að flokkurinn minn vill gera betur og ég trúi því að við getum gert það en þú Silja ég er ekki sannfærð um að kvennaframboð myndi endilega fjölga konum neitt sérstaklega mikið á þingi til dæmis vegna þess að kvennaframboð sem fær kannski tíu prósent sjö þingmenn sem eru þá konur en þá fækkar mögulega konum sem eru ofarlega á listum fyrir aðra flokka þannig þetta er ekki endilega leiðin til þess að fjölga konum ef þetta væri leið til að fjölga væri ég kannski jákvæðari já örstutt í lokin Unnur tíminn er farinn frá okkur hvað tekur við hjá

það er náttúrulega bara mánudagur eftir kosningar og ég ætla

taka mér smá tíma í að íhuga hvað ég ætla að gera ég ætla að gera eitthvað skemmtilegt ég hef enn þá áhuga á samfélagsmálum

enn þá áhuga á því að jafna tækifærin fyrir fólk og sérstaklega börnin í landinu til þess að standa á þeim grundvelli að geta bjargað sér út á það snýst sjálfstæðisstefnan